Mund të prëparonj një smoothie me bazë kos, fruta dhe fara chia. Është i pasur me proteina dhe antioksidantë, dhe mund ta marrësh me vete nëse je me nxitim.